Ana bafaddil al akil abi mile aktar miral akil abi sukkar, finshan al akil abi mile anwaʼa aktar, wa ma bimuruk minarres usura, ammal akil abi sukkar bimunk minarras usura, wa bigdar darara Kula bilga len nadum aktar usura kan nadum ma leyya riyada ma bijjawwal be rijila katir da.